हमे इथियोपिया की संस्कृति के बारे में बहुत कुछु पता है। इथियोपिया की संस्कृति अफ्रीका में अद्वितीय संस्कृति है। यह कई संस्कृतियों से मिली भाई बनी है इसमें यहूदी धर्म। इसाई धर्म, इस्लाम धर्म और स्थानीय लोक कथाओं का ज़्यादा प्रभाव है। इथियोपिया में अस्सी प्रतिशत से ज़्यादा जाति समूह में रहने वाले। और यहाँ के करीब अस्सी अलग अलग भाषाएँ बोली जाती हैं। इथियोपिया में रूढ़िवादी धर्म सबसे ज़्यादा मानो जाता है। इथियोपिया में कॉफी बनाना और परोसने का एक अलग खास तरीका है। इथियोपिया के लोग अपने से बड़ों का बहुत ज़्यादा सम्मान करते हैं। और बड़ों का बहुत ज़्यादा आदर करते हैं। यहाँ बड़ों के विचारों को मानना ही सबसे बड़ी संस्कृति है। और हर धर्म का पालन करना भी यहाँ की सबसे बड़ी संस्कृति में शामिल है।